اه نفضل أنه يكون عندي ضعف المال ممكن ضعف المال لأن المال حيساعدك تعيش حياة صحية أكتر وأفضل وتحقق أهداف أفضل أما العمر <hesitation> إذا عشت ما يمكن ممكن ما حيكون عندك نفس الطاقة والحوافز ولا اي شي.